رح آخذ <hesitation> أمي وزوجي وأولادي، أظن هذول الأشخاص اللي ما أبغي أبعد عنهم الله يحفظهم لإلي، <hesitation> الله يرحم <hesitation> أبوي إنه لو كان موجود أكيد كنت باخده معي، لكن <hesitation> هو في مكان أحسن يعني، الله يرحمه فلو على المريخ راح أخذ أمي وزوجي وأولادي.